Oli babé éni ucaméén gaŋoot imbi ujaho, aw bénuso hali, do ganuso gagu fok unuso heli nuju énini éyoléén, aw béŋoot inja utonoor. Baré éni unosohalihut bat uju utonoor do gaŋoot gagu; fok unusohali imbi uju utonoor.